هو، یوه زرغونه تقریباً اووه رنګونه لري څې سور، نارنجي، زیړ، شین، ابي او ا داسې نور نو د دې ټولو رنګونو نه زما بعضې ګلان ا لیدلیي دي او دې رنګونه ته ورته رنګونه ګلان زما خوښ دي اوو مختلفو ځایونو کې ما لیدلي دي او په ذهن کې مې دي.